Okunyaama omu katimba k'esiri hamwe n'okunywa amaizi gateekire n'okureeba ngu abeeka yangye boona baanywa amaizi gateekire kandi baranyaama n'omu butimba bw'esiri.

Nimbibiika ahantu hoomire kandi hatarabaasa kutaahamu amaizi ag'okubishiisha

Ndashara obutunguru naaheeza nshare enyaanya naaheeza nkwate akasoforiya nkate aha sigiri naaheeza ntemu butu, naaheza kutamu butu, ntemu obutunguru gaasa naaheza ntemu omu kyeri naaheza nshukemu amaizi

Abantu abeine ebyetaago omu kya omu kyaro kyeitu turabaasa kubayamba kubibahereza twaba tubyine ninga tubegyese nk'oku baraakore munonga kugira ngu babibaase kubigura.

Ni kikuru kusasira munwaani waawe owakushobiize ahabw'okuba nikiretaho kugarukana na rukundo hamwe n'okukwataniisa.

Nyowe n'okukora emirimo nkasiimuura nkoza ekyombo nkoza ebijwaro nkakondora mbwenu nkaboneza eka naamara nkareeba na firimu.

Turabaasa kubeegyeesa kuruga omu buto bwabo, tubeegyeese nk'oku bashemereire kutuuraa n'abantu, kandi nk'oku bashemereire kuha abantu boona ekitiniisa, kandi bakabaasa kubaho gye n'abataahi baabo.

Ni kikuru okwega aha ntuura z'abantu b'emiringo nyaingi ahabwokuba kiratuyamba kumanya oku abaingi baratuura okubareebaasa, ebi bararabamu omu kutuura kwabo

Okushaba nikuyamba omuntu okwegarukamu, kandi akagira amasiko, kandi kwongyera kumuyamba n'okumanya ekihikire nan'ekigwire akamanya omuhanda ogu aine kutooramu.

Okushaba nikuyamba abantu kugumisiriza nan'okumanya nk'oku baraabirabemu ahabw'okwesiga Ruhanga

Hariho fene, hariho eminekye, hariho emiyembe, hariho amapeera, hariho ebikoijo, emizaabibu.

Omwishiki ku arajwara empare, abantu b'omukyanga bateekateeka ngu ni maraaya.

Nitubaasa kwehara okunuuka kubi okurikuruga omu mibiri yaitu turanaaba burizooba.

Ni kikuru kuhurikiriza abarikutukira emyaka kugira nikituyamba kukura tukarugamu abantu b'amaani

Okutema emiti omu Uganda kuresireho empindahinduka y'obwire aha bw'okuba emiti niyo erikureetera enjura yaagwa mbwenu ku orikumara kuteema emiti kireetera ekyanda kandi oshanga haabaho obutatunga njura omu bwire hamwe n'omucuucu mwingi

Okunaaba buri eizooba

Okushwera abakazi babiri kirakuyamba kushanga omwe yaaba ari nk'engumba ondiijo arabaasa kukuzaarira abaana kandi kiine akabi k'okugira ngu hariho obu abakazi barakurema kureeberera nainga bwe abaana nabo baingi baaheza kuba baingi bakureme kureeberera bahindukemu ab'emicwe mibi aha kyaro batandike kuteganisa abandi bantu

Omu myaka etaano omumaisho niinyereeba nk'omwana omazire kwega oine za diguri kandi orabaasa kubona omurimo gwena ogu araba arenda guramuha esente z'okubaasa kwebiisaho

Abakazi kwejumbira omu butegyeki nikiyamba kuba ekyokureeberaho aha baana bato nainga abaishiki bato

Naagira eirungu, ndaza aha simu yangye naingabwe nze kutaayayira banywani bangye

Ashanyarazi ku garabura omu kyaro kyaitu, nitukozeesa tadooba

Abashaho nibashashurwa esente nkye kandi bamwe nibakye omu marwariro agu barikukoramu.

Enju yangye ndagisiimuura buri kasheeshe, nyigure amadirisa buriizooba, ngyezeho munonga kugira ngu ndaguma ndatereera oruhumbu omu nshonda zenju.

Turabaasa kwerinda omuswija hamwe n'okurinda ab'eka yangye boona turabyama omu butimba bw'ensiri

Abeegi abaine oburemu bashemereire kubateraho amashomero agaabo agakubasa kubahweera kandi bakabaha n'abantu abeine obukugu bakabahwera omu mbeera ezibarikuba barimu ezibak batakwebasa.

Ebitebyo nibiyamba abaana kumanya emutwarize yaabatatenkuru yaabo nan'okumanya okuba okuba okubaakuriziibwe.

Amashomero g'eby'emikono nigongyeza emirimo omu ihanga ryangye

Ni kikuru kutwariza abandi n'embabazi ahabwokuba nabo haine ebibaarabarikurabamu bitaboneire kandi baretenga ngu babtwaze gye, obumwe baine ebizibu bingi kwonka waamutwariza gye oshange yaabegwa gye.

Kutema kw'emiti kuretsireho okujwa kw'omushana kumara obwire buraingwa waagyeragyeranisa n'emyaka y'enyima

kugira bakure biine amagara marungi.

Okushaba kurongyera amaani omuri ogwo muntu orikuraba omu bwire bugumire

Turabaasa kukoresa intaneeti, tureega, orondeho eby'okukora orondeho emirimo, kandi oreebe n'ebirikufa omunsi nainga bwe omu ihanga ryawe orikukozesa intaneeti

kugisiimuura okihika okagikondoora buri kasheeshe kugira ngu tiyaashiishikara.

Nahuurira naruha, ndabyama ho kakye ndebe n'andatereera.

Amashomero gashemereire kuba gaine abantu abaine risiponsibiritizi z'okureebeka ngu abaana waabatamu emicwe nangwa n'abazaire omu ka nibo bashemereire kuba nibeegyesa abaana oku bashemereire kukura omu byobuhangwa byaitu nangwa n'okubashemereire kuba nibatwariza abantu bakuru okureebeka ngu abaana baagira emicwe y'okuheereza ekitiniisa omu bwire bw'omumaisho.

Okurabira omu kuhinga

korona ekatuma abaana bamwe baaruga omu mashomero abandi baatwara enda abandi baashwegwa bakiri bato

Nimpabura omuzaire oine omutabani ari mukakungu okuhana omwana weeye kandi n'okumuhabura aha bizibu ebiraretwa akakungu.

Ebitongore ebitari bya gavumenti bibaasize kwegyesa abantu kutandikaho ebintu ebirabahereza emirimo kandi birabareetera n'entaasya.

Abazaire ba ba barabaasa kukwata abaana babatware mu mashomero, nainga bwe bagume barabehanangiriza obutaza omu bukungu.

Kirayamba omuntu kumanya nk'oku araatuure n'abantu nainga kumanya emitwarize yaabo atakatuurire nabo

Nikikuru kunaaba omubiri buri eizooba kugira omuntu ataahuumura kubi

Ni kikuru kwega n'okutuura n'abantu b'emiringo nyingi ahabwokuba kirakuyamba kushaanga otaataho entaro nabataahi baawe kandi kikuyambe n'okwetwaza gye omu bantu ab'otaramanya

Ni kikuru munonga kusaasira munywani waawe owaakushobiize ahabwokuba kiriiyaho emparana, kirareeta obusingye ahagati y'abantu.

Omwebembezi ashemereire kuba naareebeka gye kugira abe ekyokureeberaho ky'abandi baamanya ngu n'omwebembezi

Nimpingamu ebitookye ebicoori hamwe n'ebihimba omu musiri gwangye

Omwebembezi ashemereire kuba ari omukozi ari ekyokureeberaho kandi ataratiina bwaisho

Ni kikuru kutangira abaana endwara batakazitungire kugira ngu nyensya batatunga ezo endwara ezi baaba bateetebekaniisize okashanga zaabareetera obuzibu aha magara gaabo.

Abaantu bakuru barabona oburemezi bw'okushanga baratura b'enka batiine ab'okubayamba oshange babonabonera munju zaabo.

Nikiyamba omu kwerinda nikikyendeeza nan'orugambo omu bantu

Turabaasa kuhwera abantu abaratuura n'akakooko ka siriimu omu kyanga kyaitu obwe turikubahabura okuza okuronda emibazi hamwe n'okurya kurungi ebyokurya ebirimu ebiriisa.

tushemereire kukwata ogwo muntu tukamutwara omu mbuga z'amateeka ningabwe bakamuha ekibonerezo kyokugira ngu atarigarukira kuteganisa abarema.